من أكثر الأشياء التي كنت سيئا بها جدا عندما كنت لا أفهم المقصود من المطلوب مني، وأفعل العكس وأظن أنه هو الصواب ويقوم بشرح للمرة وإثنين وثلاثة ولم أكن ب- <hesitation> تذكر أن هذا الصواب وهذا هو الخطأ.